أنا انولدت في السعودية ونشأت في السعودي، طفولتي وشبابي ومراهقتي كلها كانت في السعودية طبعاً، الآن أنا مسافرة خارج السعودية ومقيمة خارجها حالياً ولكن من أفظل ذكرياتي صراحة، طبعاً كانت حلوة جداً ومريحة من جميع النواحي اجتماعياً ومادياً وصحياً، وحتى المدارس هناك أفظل ووضعها أفظل بكثير <hesitation> المدارس مهتمين بالتعليم جداً والعملية التعليمية.